adu guyya tokko, gaf sun diblet akan <hesitation> laffir mara eden, dible tan inama dilmuan darga kila siku gaf tok ghaflum <hesitation> rachit gad uf ak racha uf cholchite, inaman gammi shangae wontun dibleamu ta rach uf tolchit tun, dible dawoteni kafeteni dible tan won ishin uf gargalchit gafeteninnan won an rach ittef aninkun dikko bisan kas gangalenno fedaa yaani kabban fedaa dubattan waan dible itay bisan an fuleteni rach feda ite dubatan rach ite.